Ah magnano akoa gn'anay aloha i Madagasikara zany da maro i karazany voro aminay aty, nde hanisika hoe zato'agny, zato karaza farafahakidiny zany, fa io raha mety mihoatra an'iza fa zay avao zash no azo zakay, da <hesitation> mety possible zany ndreky sy zato avao, fa mety ndre telozato e, telozato agny da ampy anazy sha rô.